Woɗnde ñalaande, wonngol ginnawol baylugol ngol wartiri hoore maa ngol famru dow siya anndu. ndegol warti famru, famru see fuɗɗi fittugo, ndu fuɗɗi fittugo ndu yehi ndu hosi sawru, way ndu jogoto, sawru boo no mawndu, to ndu siwake ɗo.